घोड़ा और गधा द्वि अलग अलग जाती ग छीन जू घोड़ा छीन ऊ तेज़ और मज़बूत वोंदा जबकि जू गधा ची ऊ मज़बूत मेहनती वोंदा पर ऊ तेज़ नी वोंदा जू घोड़ा छीन ऊँगी पूँछ लंबी वंदी और जबकि जू गधा ची वेगी पूँछ छोटी वंदी जू गधा ची ऊ भौत ज़्यादा शांत जानवर ची और जू घोड़ा रौंदा ऊ शांत जानवर नी।